<noise> nakumbuka kipindi hicho ni mwana nasoma, ne sabina sabina mbili, sita shuleni na bwaa shule nasoma kuuya, kuuya kaya, zamani hizi nyumba zetu za choo, ina hizi mbao mgongo wa ng'ombe huku paa huku paa, sasa nitaguane kuna dana yunwa kuna mvyee kaitaa kaita kaita uwani kubwa kuda die saidia <hesitation> kama munga haya mambo akauwa uwana mia abiya bonge dazoka nenda mbonge kwa mtu, sasa kuna bwana yunwe taingwa bosi kwa hivi sasa ni marehemu, mimi kikaa upande wa kaidi ye yuko wa kwanza, mi adoa hamba uda bwana, baada ya kubwa kigongo hado hamba mi hadi tambika, kuditambika dia p- pange ni- nikazunguka nidikeze kukita hepuaha nikakima, baada ya kukima <hesitation> kukauwa, wakinamama wa kipindi hicho waita kuna antuhu fraha naitanga kwamkoka bwabu ndo mjini wakukabu kulu wakwamuna mwamna mujasi wakuda Kenya, mi ku- kuna ndiyo kwenda kuzika, sasa wada bana Na <hesitation> kuna <hesitation> kunaa huyu mhudumu wa ospitali yako, <hesitation> yuda bana kimjazina kidogo naona, sasa yuda bwana ni daktari, sasa ni yeye wa mwisho kufungafunga ihi aite kwendie kuzika, sasa yuda bwana mi naitigwa mwambia <hesitation> wana <hesitation> wambia we ni muoga <hesitation> mloga vipi hu mpome yani mkahema yida pua <hesitation> yagubuka hivi <hesitation> twange dingia kwelikweli, sasa nineyo nita nanihii mi wantoza mkono huku na huku mpaka spitali kubwa spitali ida daktari itengwa <hesitation> daktari juma mzee juma kubwada <hesitation> akaona saa saba ntambwa kuita kuzika miaya ya ibada, mauya kaenda spitali wiyaaba spitali <hesitation> ambwa mwekeni kwenye <hesitation> ki- kinanii hapo mkalisheni hapo, ninene <hesitation> nekazwa hi stuli bwana nae dwa nanii sindano na nyuzi nianshona <hesitation> bila ganzi, nenshona ba bwana baada ya kuda kunshona <hesitation> baibu aka ukuda kwendio, mie tangwa, mie wantu wabunduka kwendio naaguka kuagubo kuda mmamba <hesitation> mwanangu kufa kaya, tayari maana mi mwana akwanza, kufa kaya mwanangu, basi muda kie mkuu kama <hesitation> m- mnanii nusu saa tu ibua Yule bwana <hesitation> kigu yaani mwiyi wose mutu yose umematopu <hesitation> inga ingawa ni mnyama <hesitation> m- mtu ivimba <hesitation> onanii umema <hesitation> basi nikaekaa nikagona usi <hesitation> nanii lakini wantu nikawagona manya huyu jamaa aita huyu ndimisya akae, basi nikekaa hada, kagona keokeo kuna basi aseboga nyiede imanya daiwa mambo leo dembo kaha hada <hesitation> nanii domboya domboya ndemo ndemo geuza mpaka hamsina ndibu mbwe hesteti kwa bastola mambo leo, tabu ananii teu nanii ubwali keuteuli sasa <hesitation> hivi sasa nteuli seuni ubwali nimegawa <hesitation> kubwa kuda ninalazwa kulazwa muda, basi kie kaukama wiki <hesitation> wiki mbili hivi <hesitation> nene uya kaya navuzwa nyumbani koyi, nasukurunkipato Mungu kanigaiya kipata mafunki kininihii kihona, basi baada ya kumuni kaendelea na shule iyo stori iyo kijaa mpaka kufa hiyo hiyo yani nikifa kijaa <hesitation> hiyo stori naona, wa mbwituhu nao stori ya kaidi kipindi ti <hesitation> nanii nimwendine kuda jeshini Mbeya ti <hesitation> Tila wa sabasaba ibindikia kitaifa ni kudambea <hesitation> nanihii siku sikukuu ya wakulima, tika binda haba wanajeshi tizinga <hesitation> yi- zunga getu dama unyesho tayari ibindike kuda sabasaba, tikalala tikaita kozi makambako kubwa makambako haba, mimi na wezwangu maana ni kozi ya brigedi ngima, imebrigedi ngima yeni songea nachingwea Mbeya wose, sasa tika tikakaa hada tika tika tika nanihii tikambiwa haya, tikabinda muvuzi, tikaenda rengi, tikatoa tikabinda twambia ti hivi we kaya. mye bwana mkuu yuda <hesitation> m- metani kama lie tuita kwani singano ni mtu wa tanga naye ahamishwa bukoba aye abuya napi ki- kivumbi na huyo idi amini wavamiwa kuda, baada ya kuvamiwa basi tukaambiwa sasa mbuya kuyaa kikosi ni hakuna tauya titee daesaama, basi zikao <hesitation> zikaita hado nanii <hesitation> nanii hada railwei kubwa railwei tukaambiwa <hesitation> nanihii ajua muuye mpaka saa kumi na mbili treni kulewa mnanii nanii huku Zambia nda geza saa kumi na mbili aya muwe aha wai saa kumi na mbili wose tihada, basi netangia muda vikosi vitatu tikaingia mugaida <hesitation> gayi muzi nkakuna abiria hata yimu wose ni kombati tu Tabu ya mpaka mweza wamumvi, tikasezwa kusezwa pale tuebwa na basi, tukwa saa kumi na mbili jioni, <hesitation> tukaita reli ya kati, kubwa reli ya kati kuda, neitapata nanihii <hesitation> tapata tapata treni ya kuda sasa tikada kandeni kiya kintu tikaenkigo kiya bunduki yakwe baada ya kubinda hao tayari kila mtu kwenye mabehewa yao tekaa kwa vikosi, baada ya kukaa hao tikalawa moja kwa moja akeketi Dodoma, Dodoma tukaenda tabora, tabora <hesitation> isaka, kubwe isaka hada tikasezwa tukapanda mabasi tena mpaka biharamlo kuita mtukula sasa, tukabwia kuda ka saa kumi na mbili jioni kubwe kubwa taokea na ndege, tatuigamabomu i ndege wezwetu akini <hesitation> waikakaa, kubaya kubwiahada ne kuingia nanihii tikagoma kkiokio daaja kadimbukega fildi injinia kagosowa hazia <hesitation> madaaja ya muda kendoka, baada ya kuondoka tikaenda kuna <hesitation> kuna ke- nani mtukula twaiona hida kuda, kuna kiwanja cha mbao, kuna msitu wa mizilo kandondo nanihii huku nanii <hesitation> Viktoria leki viktoria ziwa, basi teka hada kiasi ya miayo ya miezi <hesitation> mitatu mpaka Nyerere yeza na sokoine niwa waziri mkuu weza ndo ingia heku handaki aemea, waziri mkuu akaingia sokoine, kuingia naye halawa hehawa wakawauka, tikakaa siku mbili tatu tikaanza kusonga mbele tukauka Nata kubwiwa kuda, kwaiyo kabla ya hapo kwanza uda bwana kabla ya kusonga mbele mweziwetu tiose omanya mwenye fulana, mweziwetu katuigwa chuma hapa risasi ka- kafa na nkeo yumo karibuni sita, na utanayenyewe uka- ukaavyo wewe kuna mbuya kumtoza mwenzio wewe aho songa mbele mwezio abibwe kwenda kum- makaburi <hesitation> yafukwa kaya kwa abrigedi, tukabundua hada jamani huyu wapi mna mnanaga aha kifua kuna kuna namba zina dako, namba zako, dini yako, nani grupu ya damu ya mpone yako, basi hili hata kama ukigaia spitali kama umnanii yaku yakugea nanihii yakugea minelo mlopositivwa njo, <noise> naona sasa madawa tukasonga mbele <noise> mpaka tukagua kampala kabinda baada ya kubwa kampala tibinda kuda weziwetu wakauya sisi tukaba mana kuya hawaoni polisi, mageeza, mgambo, sisi watuhu tukabakia, baada ya kubakia kampala tukambwa ti tegeresi mbadala kisimbalala wataita kubwiwa kuda <hesitation> tikekaa vitana vyemwie sasa kipindi hicho weziwetu hawa niwatigosiwa uhuni tikabwa kuda ti- tivuza silaha, sasa wada wananchi kule ni wabaya ni hawa tu askari wetu, kutoa askari wetu hada Aha mwasemeatikawa wagosowa kwa sabu askari ana mbinu nyingi sana, basi netizolagu la <hesitation> mabomu ya <hesitation> ya nanii ya vifaru netakonkea moto, nieneta taduoga <hesitation> hawa tukaa kawadahika, wati bana kinikii kitahuko historia kinaniga mpaka kufa minei, kiita kuda nauya mpaka hawa chunda weze kudaha kikosini, wezwa kwamba jamani tunumbaa nguo za huyu bwana kafa akammbiwa <hesitation> taratibu hizo hazipo kujeshi, sisi ndye timiambia kwamba huyu mntu ni mgima <hesitation> nanii kampala haikujua ukweyi nanii simba dai simba yala, iyo hayi ukazeti kufa huyu, basi siku yahiyo tukauya, siku iliyokuwa inazina tika ikiga wala ntize tikizana nii ntanga kubwa ntanga mpe, chikuji hauja nyumbani kiita tanga <hesitation> mtumwe keza <hesitation> kwiza <hesitation> mliuni tikauyambukia ingiaya aha ke, baada yaka kipindi hicho kaseti kufa ezaba <hesitation> hayoo kuya <hesitation> au machinjio ya nguku, kimbia lazima uruke mponyo nguku achinjwe uruke mponyo uingie nyumbani ne kimila chahuku, basi nikapenda hivyo maana hata <hesitation> baba angu kipindi hicho mie kidoha mimi ndye kuitawita myee kaita vita bado mzaa mma na mimi mwiyi kidoido Idahi <hesitation> idambwi ida ida itenge mbwambe, sasa ndo lazima uluke mpombe uingie nyumbani, naona nkasema sawa basi, kei ikawa yinga ikaja nimelima kwahiyo mi sitolia ngwio